﻿To ghani gha ku ba kuwayo gha ba adi church ko gha ba ghi kwaya ba ko kuwa ba ghi tsigayan Kam ghi ndaka masau mun masau mun dan Sinau di wi din nan we`e ba ghi thayan gma tunda fiwiya muna khin dan ch-Charkuna mun ba kawi lthin Charkuna mun halthın yan tahyiyai mun sipyilthin yuuwai gma mun naha kwakwa ko ya kwanya, ghani ya kwa kwanya to mun sina yan ghi ndaka Unithin ghani ga ya kwanya mun-ah dadi thin komun thir pulthin yan tahyiyai to we de ba muna u`mau, fiwighi kwaya ba koku kam ficii muna masau mun sinau mun Masa tama gma mun-mun varau mun dan rawija yuuwi we`e fintya gma mun vara dapuwa mun da tsiga khin Suban we`e ma masau, ghan we`e fiwi muna kwa u`ma wuyani gha kuba kawau o to we ba muna u`mau ghani gha kuzi muna khin wi jaani kunyani sai mun da fala ta kuwa-ah-ca-kamani mun vara <noise> mun faka kaman di bugyi yuuwi Wee mun faka di bugyi sir be`e di Katangyi mun ba tsiga khin wuyan Subu madan u`ma khin lthin we`e ma tsiga ma masau gma ma zhi-zhs wali wuya dai we`e wi dai wi ndaka dawa ma cadi tsagyi ti lhinsawuna. ﻿Ghan we`e fiwi ghi kwaya ba kuwayo ficii muna talazi fai wi gha ndaka masa gma mun sinau mun masa, ghidi cana ghingin mun lths khin kalpur wiga Ca yuuwi wi suwuni ghani Ghimshon gha tayama ghan we`e muna kudila mun naha dai ko cafi masakhi ma dai mun u`ma dai wi wuyani dai bu ghu, ndaka ga Sina ghi ghi dan U`ma wi wuyana we`e ghan we`e cafi masakayı'i munakuza da piyati masakai ghingin ma sakurmaya khim subana, ghani ga khin wi" cani bu Vararkhi we`e to fici da to muna masau ghani hyimhal mun tuma ba ghi yallai ci buga mun ndaka ca ghi halunii to sai mun ndaka mada tsigau ghani wi wuyani bu ma ndaka u`mau bu ndaka dawamu Catsagyi tidi khin sawuna ghan we`e fi masakhi kam ma kuza p`iyati tsagyi khin wulthina, p`yati tsagyi ah- khin amitan gma Khin busakhi Suban Subu ma u`ma khin lthini, ghani wi wuyani gha vari to wu ndaka dawama ma da to mani gwan ya ghaghun dahyi tunda ma tsiga ma sakumaya khin Ithin Subana ghan we`e fi masakhi we`e, muna u`ma- muna masau gma ma dan tsiga ma p`a dai kaman ko dinnan wi we bu ma ndaka tsiga ca di bugyi kanni khin wulthina gma khin-ghani muna khin yan dan cighi we`e mun da naha ta yan muna cighau ko ta kwakwa ghani khin cai yan tanyiyi wi ndaka Caya mun Caya ghan we`e ma Sakumaya khin Suban Ca ficri gma muna kuza piyati tsagai khin subaia fi-masakai gma hi tukwu- tukwu kamu ba muna masaa fi wuti dai we ko di satin wuti we`e to bamuna p`a ca irin ci ca masakai to shikenan.